E sakafo tena tiako <hesitation> ino sa ro <hesitation> le a <hesitation> salade de fruits de mer satria amin'igny manko misy karazany e <hesitation> e fia, drakaky, asokora amignao aby daholy nefa io lafolafo satria io zany <hesitation> zahagny ame sisiny agny nefa ampovoantany etoa sy da misimisy an'izay lotry, lafo izy, anin-dreo lafo izy satria sy de hita matetiky.